Goddo heba andal, heba risku ngam hakkila be saaro mako. te'a debbo boddo mardo hakkilo mo hakkilinta be risku ma, danya bikkoi hakkila be mabbe be marugo de'itare ha ngedam goddo.